<hesitation> kantri te iuh nora no ensi, <hesitation> japan. Bati ong ne ti- ti no rakan ti no noko ep no, ti nono wa ep pah o veh o' ii to te ha rer. ta het ma mano kano no sih, to manin no sin o'oa, o'ii to bibiras arer sih. Mea ma, eo to iuh no ko butar no- butar no, ama tah enn pih o pir sih to, sue rer si bi to enn akuk rer si, to enn rer sii ama tah enn ama pa'iss. Ate iuh iuh, iuh pesio a boro, apa ong mem. Eo na no ko ep po o'ii ea to teh arer sih, ama sa ii teh ti me'rer. Okay, po tem eh suan neo to ong ona nen, kii pah noma ki pah vahutet to ro kaneo manih ba <hesitation> ir- irr to- to- tok- tok rer irr to teh me'rer sih a train. pah suei io ba sun, "ii eo to iuh tok akah no, eo to iuhe- eo to iuh hara no sii o a tavohn to hara rer sih bir tok rer va train veh." vahutet pih nono nung non sih keo pah, eo pah- eo pah nes iuh nono ner, aiuh top tren bo. O van, ti iuh no sih ba po tem, eo sih no. Eo sih no nen ko vi'ih, ko vi'ih koh ep- ep veh ama mohin pir, o'ii to teh arer, a sa <hesitation> a sai to nung rer sih, moa custom vir veh. Keo no go ep, <hesitation> mea ma tah enn o to noh noh a rer sih.